Ci dicissi ca funziona acquisennu l'imàgini e trasfurmànnula in informazioni ùtili pi mòviri dda speci di agugghi e pi ùsari li culuri giusti pi putiri stampari cu fedeltà l'imàgini nta un fogghiu di carta. A un picciriddu nun ci putemu spiegari chiossai: chissu abbasta.